Rhinoceros ɓe nafoore hokkita laawol ɓe, ɓe njahi seede towo yidi ko hayre, ɓe heɓi hokkita njoɓa ngam baɗo ɓe fiiloo puccu.